Akko ri lino e mega ladde rupanna negara na yenaro negara pura eulowwi iyyaq purakaq lettuq akko arab pura tokkaq lettu akko polandia nappa pura tokkaq lettu akko dubai na akkonaro dubai pas ku lettuq liweq kanjaq na suasana e mega bola-bola maka loppo kantoro liweq tanre na sibawa paccing maneng wita halamanna tawwe akkoro.